Ashmosa, essa kirosa, Sadiga kirosa, Sirranin ko kirosa, aiga Sare dagika, aiga gahara dagika, ik igotis, mallika wadahotis, ido weteaka gubmuntan. Marra weteaka isigonam uotig isigoname tuskutiga, kemisiga, yan ken isigjinan wea dari damu, wala bagnisiga ai ha bagnimun, wala ika igatisi figate. Aiga sedigona, sedigonam, sedigkumuna, kaifina, ai ta aila haslafiyoka, aido minin jarayising ika igatisi.